أكثر شيء طريف حدث لي في حياتي، أني أنجبت أربع بنات، وأنا أصلا ما كنت أبغى أخلف بنات، بس فجأة حسيت إنهم شيء مرة لطيف في حياتي. ومبسوطة فيهم جدا، وكان هذا أطرف شيء في حياتي، إن أنا ربنا يرزقني ببنات، وأنا ما كنت أبغى البنات.